Ka̱ ashe apambin ta̱ te, n pak pa̱ na n ya ka̱ iya̱m ivəngva̱ na u ɗom ka̱ pa̱ kpaktak atəm nva̱ nfe nchəchang mak pa̱ kpa̱ktak te ngga mar ayesu va̱ta ka̱ she apambin ta̱ ka̱kul i va ta pa te i nal akum a ɓu iva̱ ta pa te inan təm á ɓu vəngva̱ na ɓu iya bu wop uponshin nan ka ayipa abo agaro wa ya pa̱ makmak ama ka̱ ashe te ɓu chər na iva ta̱ na achang ji pa̱ kpaktak ka̱kul unəm ta ka̱ iya̱m wo te adang na vang ka̱kul mi a vang ka̱kul yi pa̱ kpaktak pa̱ na iya iriri iga har mbyet iva̱ na mmayi ká̱ ka she apambin va a and kuma pa̱ á na ma fa ma mar na ka̱ she apambin va ta̱ ma mar na wa a yada va̱ mmayi iya ovan te ma mar na wa u ta na par uza̱ ri iya̱m nrirì. Uza̱ yiyi uza̱ rurwa uza̱ na aga iya̱m pa̱ ɗongɗong ivəngva̱ na mmayi ka̱ na ka̱ she apambin ta̱ te a mal pa̱ iva̱ ta te ana uka̱m irəng á mi a mak mbyet pa̱ celebrate ayam ta u ya ka̱ nchang ìgwak ka̱ pa̱ makmak a nva̱ ta mma na <hesitation> ko nza̱ nggo te ɓa ya inan ka̱ kara izun a yi na nkakara izun ayi na uku kara izun ayi te, iva̱ ta ka̱ kwa ka̱ɗi va ma. Ka̱ mɓəɓan te i rup ká̱ aɗin aponzhinan ko, ka̱kul ka̱ mɓəɓan iya̱m va̱ ɓan ka̱ apye aga azəng, aga par, aga shat, aga nənɗing, aga tukun, aga kpa̱ɗing, aga fangshat, aga nna̱nə, aga fangzəngtəng, aga agba̱pchi, aga gba̱pchi aparəm ta, te oga iya̱m nna yà inən kə shishe pa̱ makmak, ka̱ ashe iya̱m va̱ mmayi ka̱ nənəm ta kuma inan yà ka̱ kpak ɓu ka̱ ashishe u à ká̱ arwa ka̱t o a ɓa ká̱ arwa ma ka̱ mwo asa̱l va̱ ka̱ ntán ɓu ká̱t, o ɓa ka̱ arwa, o mwo asa̱l va̱ o tán ko, o ɓa ká̱ anunur te o wo asa̱l va̱ o tán ko, te ɓu ya ka̱ ashe apye aga gba̱pchi aparəm ta, te inan yà ka̱ nbi ká̱ ɓu ka̱ inan ya ka̱ bi ká̱ ɓu ka̱she nru va̱ na u nəm á i ro inna̱na̱n. iro i chang chang, iro iɓa̱ngbá̱ng kap á̱ nna uza̱ re ɓu ka̱t har ɓu ga chu apye aga gbá̱pchi aparəm ta. vəngva̱ i pa̱l ìzun ipipye iro te iyam ichang ìzər ka̱ ta i mak ai nu oro te o iya o ɓan ká̱ oza̱ oro te o iya nchu ka̱t. oro te o iya o ɓan ká̱ oza̱ ka̱ pye pa̱ zəng pa̱ parəm te oza̱ yà ka̱ ikangkang ka̱t ko kuma nra va̱ inan kpa̱k udanggo ka̱ ashe apambin te ma təm ko te, i ɗom te iga chu oro ɓan nzəng ko apye nnəɗing pye pa̱ kpakɗing Ti ya lam ka̱t oro mma har nkur apye ga agba̱pchi aparəm ta atak itəm kang i tar a pye aga zəng ma oza̱ ya ka̱ riri lam ka̱t ama mmaaɓu ka̱ pa̱ na ya ki riri ka̱ shishe te asat iya̱m ga va aɗəngchi upouthima pasosai ko katak i ram uza̱ ka̱ ɓi nzəng ka̱ ɓu ko ka̱ atak inok ɓu ozo ka bi uzing ka̱ ɓu ko u fa uga a kasuwa chit ɓu te ɓu ya wa ka̱ bi ka̱ ɓu ka̱ she iya̱m iva̱ngva̱ na mmaɓu ka̱ nənəm te amal pa̱ i na aɗəngchi uponzhinan ka̱ pye ga gbapchi azəng zəng zəng ta har ga chu ga gbapchi aparəm vəngva̱ i pal izun iro ka̱ va̱ngnva na ya ucha na uponzhinan ka̱ she iya̱m vəngnva̱ na mmayi ka̱ nənəm pal kpaktak a ta nfe chang nra ngga panim to a pye ga baciparim ka pye ya zing kakul nban uzum vata ma ɓa ka̱ ya ma kara izun ro á ɓu ko chit onəm va̱ mma ɓan ko oza̱ te oma ya wa oza̱ ga chu ka̱t mmaɓu te na ya ka̱ shishe ta tar chit pa̱